To usam tama zarmare ndarkiye, ndar hin a mitse kuware diginda usa usa nga dige ɓal ka usabiya kwarahe kwaraka tsina nah tsiha digen fara mbadu uso usa tsitsa ngaba tsa ngig wayan futaho da faranuf da so a ɗak duha waya an naka tsiya tsiko niha faranufha da usa a tsifwo ngiga zara tsiha farnufha da uso a tsifha ngiga thighar wetihgha tsiho nga hiya tsin biyo da usa haho jhigaru ha usa an tab gadige manude nga dige balka usa biyo usa jhigam da usa kam digite uso usan duvo yanba usa biya usa tu kobo yanba usabi ya babugan arva lasaran kwarane an da usava gene usa ngig gun tsiko guh tekwe gah mitse guh thikirɗ guh ufaɗe guh theɓɓe guh ukwahe ud kitakula usa da usa to uso dik kiss kisse usgaha ngire usgha burbure usgaha da egho usgaha da <hesitation> wurna daghane duk usa yene To da dahada thirna mburt tsugune nga ba ude jiha ka usga eghobiyo eghwa mahba ha wahala usa sa biyo e ghwa yan kena ngire ga dege ɓalaka ngir ka u sauki bi ya ngir yenkena burbure sh shima an ghir sarmade ndka wahala yan hiɗikina usa la em dik kiss kise lalle lalle ude da da uso dik kiss kise usa danaha da uso daha da uso usgaha dik tseke usgaha dik mitse usgaha dik khikirde usgaha dik ufaɗe da kurgine da mɓuladil dugwayaha ngaba usa bal <hesitation> shinkafe usa ghii sare amma dagahu bata laga diha ga usga sarbiya danaha uso dalha da gughe patsgaho da patsgaho ɓulgaha da ɓulgaho ɗim niv gu talgane ka tuna tugha da tuhgaha tuho ka tumagha tsiya ka duge aya da tsiif dugwayine ka ka tugha usar tsugune ka ɓee niha ngir da ɓeegaha ngir kuse ka tugnagha ngweda tsila barbure da tsigaha tse tama yawa ka ngire kab ka ngire To uso dig kiss kise uso a ɗuwa kiyam ɗu da usa duk ude ɗuda uso ngig waya futa sare ɗudaha uso ngig talaga futahare ɗdudaha da wo ngig dəngo fataho ɗudaha da uso nga dige daha usa ɗudanbi amma duk ude dalda usana lalle lalle tsatsin kwara kwarane tsifka niya tsifa digina futa sare to kwara rigan kwaran kwarane usa dua kiss kise wotaba baha tsina sheke ngaba usa biya niha shik biyo eh ade eh thalaka ude niha nga usa biya fila tsine usa eh digen naka yahmare ina digite dan naghude da ngiga ude faranaf daa hulfe bugaha hulfaho sahanngahe jhuguha higo bugaho jhuguha ngire bugaho jhuguha shinkafe bugaho jhuguha urna dengwe bugaho jhuguha da egho bugaho da sa vaghas tsa tama ka bugaha kada sakha lokachiye ka patsgaha guhaha ka peeha ka usah a usa duk kiss kise. Kuma in nigha nighaho inaka zaman sati hino nga usabi ngaha an ki suku sukwa ha hiye ki soko sokaha da ngire ki soku sukwaha da wurno ki suku sukwa tsiha da wurna dengwe ya wahala yene eh whara usa duk ube da dguso ya buladu bula da shi kenbe nga digen shikaa zugwana halak da usa biga dan naha nal nighan sheke an ta lokaciye ya dadig da wa tsitsa hanaha dalda usa kino a tsiif ha tsa vara ya babi mar ra an usa tare vara daddagho use va raya jhijhagho an usa itare nga ude kwaran kwarane wharba usa biga usa dik kiss kise dan naha da usa kina da ɓoha dugwaya da guhe dau da wetigho ka bugaho ka jhagu ka baldalha ka usa saka fatsi usama nga use kalusa biya a tsif an usaka grak zara tsikama an usaka lalle uso dik kiss kise yen ina kwar itar kwaran kwarane dan naha tsigen kiss <hesitation> ga ka digalha da guhaha ka usa dik kiss kise. Nga ngir vaka biyo dalha da use da baladu bwaha nga hiya futa biyo dalha da use da buladu balaha nga ngirin nga wurnma dengwu fata biyo da dalka da uso da buladu bula ha to uso dan naho tun ge jhijh mare jhijh mar tsa tsektseke nga dege tsif itar halfik usa biya an ja ndarud da usa niwa an fara naf ta a wayude ngig waya tsasa gul guk inaka wago tsa sa anta vhirmak digid biyo sata kwal ngida kwal usa nga yuwa saga da ghirbiyo ya usa kwal usa tsude ngaba asa asa yayuwa niho ya, ya nga kur usa biya to nga dingen tsiya kiss halak usa. biya kwara viganud kwaran kwarane whara da usa tsa sa tsikiyam da usakina waye bah ina tabar ghir kiyam ka vaski na kulo usa na usa kibame na nga wayabi ya nah usa ya dadd mare na nga wayabiga na usa ghimari nga wahal koɓana biga <hesitation> nga digen man koɓa biga halak whara usa ngiga dul usa manga theɓɓe tekwe dik tseke usgaha wurno usgaha ngire usgaha da wurna den gwe usgaha da burbure usgaha da higa. Yannine yene tsiya ude nga waya sakda mugha biya manndiken usa dak sare kuma an kissna nighaho mal ude kal in usa kan kuma ngahan usabiyo nga degen faruwabi nga degen sak da nugha biya wayama an sak da mugha da nga usa biya da nmaho da ngig zara tsiho an thataraha da uso lalle a yardagaka da usa kakina a gardaka da usa nga dige ziɗaku ziɗan duniya halak usa biya uso da dalka ngabakan ziwa kwaran kwarane da ngig waya futarbiya ngaka ziwa ngir kwaran kwarane dam mitsaka kalwaya biya whara usa da saha da mugho narvahaka kihin na mugho ya ka halim nav arv tsiha man ndikenuda usa kin duniyana nighaho nga ude katuɗe halak usa biya nga uden tsiya anal ina ka shike niha halak usa ahh difhe mena ngig kaf futamena niho ya usa lalle a yaro gaka ka usa an ɓina ka digitin zanran na nga dige bardgaka dine halak usabi. Kuma a tsif ndiken kann vak ya ba bar zi dadara nga dige mangaka thirna thire mangaka halak usa biya kina na ma usa digid-digid haka da ngid ude an ndil ke udan naha ndikira labaran usa niya a faranfara di patso niha patging guhe ka thalgi ne ndaghana ho ua bigka ba fuha tuhagaho usgaho da usgaho ka ɗiyar ha vara da dayarha bvarinne ka thalgaha da thalgaho le a ɗudaha ndane biha tɓiga tsiga biha ɗin ga ɗingo biha kava kavo boha ɓadoɓa da mugha da mɓoha da mugho ma tuma sare duguha hulfe bugaha ina da bagaha ina da bugaha tilɗga yuwe da ka wura wu raha ya tsiyd da usa <hesitation> ndikena tsiga ka labaran ina nighaho ngaba ya dadmar tsa ngida ndikenbiya halak usa tare.